Nej chuku inn akaj kwenta si ki'hiaj kwenta nari' chuj ta 'hiaj a'ngo tukwi' chuj min, 'ngo chirí sisi nga ti hiaj chira' chuj ni nun ni'in chuj taj ki'hiaj chuj cha chuj sani, ni man chuche chirunj ta ni tikiánj chuj taj ki'hiaj nin' lí cha lí man un 'nín chira' si ta ba maan 'ngo si kiman cha chuj ni, baj chuj ni rakoj rakoj chuj riñanj bé ke ta min si akaj nej chu chiríj lí ta kwenta ni nari' lí taj 'hiaj lí cha lí unn si 'nín chitin' tan ni, a'ngo nej chuku akaj kwenta min chubbe akaj chuj kwenta taj 'hiaj nni chuj ta ni, nari' chuj kichi'ñanj chuj nari' chuj cha chuj 'ngo cha nej nej, ni chilu ni akaj chuj kwenta taj 'hiaj nni chuj ta ni kutukumin chuj 'ngo chutu kiri' chuj cha chuj ni, sisi ngaj chilu ta tukwin chuj 'ngo chutu ni tukwej tukwej siu chuj ngaj chuj ta ni, ni tukwin chuj 'ngo chutu ni nga niin chuj ni bbej chuj ni bé ke ta min si akaj 'ngo chilu lí 'ninj kwenta ta ni kiri' lí 'ngo si cha lí.